Kalo untuk meo <noise> meo sona ana hikada ini namatuk mesa ka na, boma kalo untuk <hesitation> ini meo ana lebih hikada ini la'o doka neme ini hataholi na.